Moyo asurubu gai amani ,aju kede gai ligo taulan nedif, wu kan bi singa zaidi kan ta gidam hari moyo de ligo lisa ta ma asurub

Ayi fi ummah tayi ta bombo ini abidu tijara sokol ab raisi Kalam anas de aju zaidi anas Al gi ja uwo gaawunu umon ma sokolin baraua barau

Nam taalim geeru ahal te anas barau barau, fi anas ab agara garaya te kinglisi, fi anas ab agara garaya te deen, wu fi ab fi seme mashallah, lain fi ab kaman agara lain mon ma endi sokol soo

Nizam ta taalim de ma aunu anas zaidi anas fi ana ab saade Mon agara ya umon joozu fogo ya umon gaalim Fogo yal toumon yaani taasil aunu anas

Ah la, ana ma gi hafidh gurus tai fi bank, yani gurus tai zatu ab ana bi hafidh fi bank au fi ,fi telephon mafi, mh

Ahhh, dawa dudu keta wedi ne nyereku mara wai fi shar, aii gi rudu uwo keta wedi mara wai, fi shar

Fi umma tai abidu tijara ,raisi ma, raisi ma ,kalam aju lim badu gidam

Barnamij te taalim awun anas barau barau, fi, umma tai ,fi anas ab ligo kazi mon gi soo fi bele te bara, fi anas ab ligo kazi zatu, fi uganda de sidu, wu mon fi seme

Taalim alim, taalim awunu fi namna baraa baraa taulan, awun ajol ab aruf, uwo gi ,uwo gi wedi hidaya ne ajol ab aruf mma

Taalim aunu usra tayi kutu geeru gi ummah fi teriga ab ana bi alim yal duga Al yal de bi ja raba logo umon arfu ajat Al alimu mo ana logo ana Lisa sajar

Akili ee ab ta asil tayi ya gurusa ma firinda ya akil tayi

Usra agder aburu samim akil fi bee fi teriga ab akil gi gayi beyi hari ab anas taan maa agder biyo jib fi bee ke owa komon akul me yal taumon

Sabab ta kila youm hadis gai fi sika ya kalama ta hukuma hukuma ta Uganda anas ma gifurai mo uhmm anas ma gifurai mo

Sokol ta awulan kan ajol endi ayan ta TB fi umma, aju kede uwo mma lakbat ma anas taan. Yala ta itnin aju kede sulu uwo fi diktar kede uwo ruwa logo maatib.

Akil je akil ,akil gwanda, je akil je akil gwanda, luguma gwanda